A fyeeŋde fe de, anín ma foloŋ, biyaa títa ge gi mbitaŋ, jandu ugega mo anín. Bosgo ndu uhúr mo biñaŋ diimba ma, bidée bigilli ma njali ma bigín, hamma ungí ngi ginaŋ gembe. Uhúra afúli ho naŋma ndaani, ginaŋ gembe hamma nnaŋ biñaŋ bigilli ma, hamma umadama yísna uu tti gaadi wéntele wolo.